Si las plantas e lo es lo ke es la taq qa'sa b'eh lo ke es taq hierva taq planta y onteera taqee' sii nk'ar porke kieh taqee' ja'ar seres taqee' porke kieh taqee' kik'eja je' laa' qa'mood hoj la winaq taqee' kik'eja y kikima entonces si nkib'an sentir lo ke es lo ke re' re' tonce la la la taq xaq taqee' nkib'an sentir porke kieh ja'ar este seres taqee' porke kieh ja'ar nkib'an kik'eja porke re' los ixim las face la ke re' la taqee' la vida por ejemplo lo kes nace crece y se reproduce y muere entonce kieh ja'ar nkib'an sentir nkib'an sentir porke kieh taqee' je' janaj seres taqee' aunque kieh man kiq'arwa ta pero ja'ar taqee' ke si nkib'an sentir nkib'an sentir porke por ejemplo va si tah cha hab' la taq planta man cha nkik'ar ta ke nqee la ha' panaa' por ejemplo cuando tah la q'iij la taq planta man kik'ar ta cuando wula taqee' la ritaat q'iij verda entonces taq planta nkik'ar kieh nkik'ar porke kieh taqee' seres igual ke hoj la winaq taqee' porke kieh wula ki vida es cuando por ejemplo kieh cuando Xila' la xq'ee'wa la sa chee' entonces la taq chee' tah cha ki vida vida va pero hoj hoj igual ke kotaq chikop igual ke hoj los seres humanos igual ke taq planta wila <noise> wila kiqa'sa nkib'an sentir porke igual si tah cha hab' nkib'an sentir ke tah cha man cha n'oo ta qee ha' pan kinaa' si tah cha la q'iij man cha man cha nkila' ta la q'iij man qee ta pan kinaa' kieh nkib'an sentir porke kieh seres taqee' ke nkib'an sentir lo ke es la luz del dia ke re' la qataat q'iij y lo ke es la hab' reh qatat dios re' taqee' la are' re' kieh nkib'an sentir porke si nkib'an sentir